नृत्यों के नाम ए प्रकार है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक। ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। भारत के कुछ लोक नृत्य। झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा। खोर, कर्मा मुंडा, पाइका, फगुआ। भारत के कुछ जनजातीय नृत्य छऊ डोमकच। लहसुआ, झुमता, फिरकल, पांता नृत्य।